لو عشت سنة بدون كهرباء، كنت أعيش حياة أبسط وأهدى. أول شي أستخدم الشموع أو مصابيح زيتية، وأحرص أقرأ كتب وروايات عشان ما أمل. الحياة بدون كهرباء تخليك تركز على الطبيعة، على الناس، وعلى نفسك أكثر. يمكن تكون صعبة بالبداية، بس بعد فترة تتعود وتلاقي جمال في هالهدوء ونمط الحياة البسيط، بعيد عن الضجيج والتقنيات